དིཤི ཝེ་ཤར ལབ ཁན དེ ནག ཆ ཀེད དེ ལེ་དེ ཆུད ཁན དུལ ཁོར དེ ལོ ལབ ཏོ ཨིན། དེ་སྐེ ཡོ་དེ ཁན ཨིན སེ ན དེ ནག ཆ ཀེཤ ཐུང ཧ་པེ ལེ་དེ ཆུད ཡང ན པུ རེ ཧེ ཁན ལེ་དེ ཆུད ཆུད ཁན ཨིན། དི་ལེ་ཡེ དེ ལེ་དེ ཆུད ཁན རང ལོ དུལ ཁོར རང ཀེད ཁམ ནང ལོ ཧེ ན དེ རང ལོ ཇམ ཕུ ཐན ཤ ཧ་པ ཨིན། ཁན ཕ་སེ ན དེ ལེ་དེ ཕུར་རེད ཆུད རང ཀེད ལ་ཀ ཀེད ཆུད མན གོ ཤེ ནམ ག ཐོཕེ ཤ ཨིན།